naditi tokkit gaf tokkon wonnin yeden sitif dirs kenketifi atin garam yaateni kalesatan worribee takka isen hindagarre an bare worrat isen hindagarre ess detenii. Min kessen duffenan min kessen cchufa kabaa, dub gammi shangae es jirtenii mal kales guyya kaan isent duf sun isen es yaateni edeni naditin gaffete namkun ,nam kunan kales gar karafa denne mbogafa bibitenne.